Komi laarata aranndewol kam tomi soodan moota ko mashi aranndewol kam mi fuɗɗan laarugo inji mannga injin mai njamu nda to injin mai njamum nden mi laara taayaji man to taayaji man boɗɗum laɗɗum nden mi laara bandu man to ɗum wooɗi masin sei mi sooda.